Nénâ laã chanà jnanà láhã lùã guiohà toúnâ nenå neinâ manè lùã iã jmonå tsouã iâ jouà laã mønâ tøhê lùã jmonå tsouã çounã jmaønâ paâ ñanã oå einã çounã jmaønâ lùã iã niónã tsouã jmónâ laã daã guiohà søã jouã laã daã guiohà mánhå çounã nionå tsouãtsøã tionhâ çuáhå mánhå çinå jmánhå çounã çuáhå láhå jøè ronà mønâ tøhê ziaã çounã jmaønâ paâ lùã iã jmónâ tsouã zianã tsouã jmonå lùã iã ðùnhå tsouã çaâ juøà ñanã laã nenã lùã mønâ tøhê jmonå tsouã jmaønâ guiohà søã jouã guiohà søã guioå taâ lahê lùã sùà nenã mønâ tøhê lùã søâ nenã juáhà jnanhà dehâ mønâ tøhê jaùnhã janã søã guioå taâ lùã guã tsoå guiohà iã lùã iã chaã ðuinã guiohà taâ iã lùã çaã jmónãs láhã lùã taâ iã aã jmónãs láhå tanâ jmaønâ ðuinã jonã jonã jmaønâ jonã lùã nénå tionhâ tsouâ lùã guionã tsùãs lùã láhå jønè søã jouã tsøã lùã søã einà teínã iâ jouà laã ñanã laå jonã láhå jønè søã jouã tionhâ lùã iâ naunà jeinhâ tíã iâ jouà laã nionê jmaønâ jonã nénå søã guioå taâ tionhâ jmonå tsøã lùã çounã manè iâ lùã iã téhã tsouã lahê lùã jmaùnhà guiohà çaâ juøà jmaùnhà guiohà çaâ juøàlùã iãtióhå jonhå ñanã raâ guiáhã raâ ðùnã çuhå tsouã iã jonã nénå iã nenã jonã lùã çounã manè cheinâ guiohà tsouã lùã iâ jouà laã láhå jøè einã jmaønâ tùâ mønâ lùã laå mønâ jiánãlùã iã jmonå tsouã Iã lùã çínhå çounã manã çúhå iã nenã bahâ tsouã lùã guiohà çaâ juøà bahâ laã daã iã jmónâ tsouã çounã jmaønâ paâ tùhå joà guiohà iã chóhå tsouã ðuinã ñanã oå zainã tsouã jmonå maønâ lùã iã chohå jonå tsøã ðuinã çiáhå ñánã nionê tionhâ søã lùnã søã mùnã jonå tsouã øã manã iâ jeinhà sùà jmaønà ñanã mønâ tøhê lùã nonê mønâ tøhê zaiã çounã jmaønâ lùã iã tøå iã jeinhå çuoã tsouã nonê ñan mønâ tøhê einã çounã jmaønâ lùã iã jmonå tsouã mánhå çinå mánhå çounã çuáhå nonê iã nenã jonã lùã manè zihå ninâ guiohà iâ jouà laã mønâ lùã juahà iã ðùnã tsouã mønâ tøhê lùã jeinhâ nionå jmaønâ dehâ manè jmaùnhà guiohà çaâ juøà tióhå jonhå nenã bahâ ñanã nanâ guiánhã raã ðùnã nonê iã nenã jonã lùã çounã iã lùã manã chíâ lùã guionã tsùã tsouã mønã tøhê çaã çuhå lùã iã nenã jonã tønã tsouã tionhâ iâ jouà laã lùã jmonå guiaâ manã tahà liónã jeinhâ ziaã jonhå juønè tsouã lùã ðnaønå jonhå iã juáhã tsouã jonhå mønâ ðønà jonã lùã iã lóâ guiohà tsouã láhå jønè tsouã lùã søã jmonå taâ iâ naunà dehâ iã jonã tønå tsouã çuðå lùã raã nenã guiaâ lùã guiaâ iã nenã ziaã iã líã tóhås laã çounã nenhà mønâ tóhå láhå jøè iã ziáhã lùã láhå jøè iã lùã <hesitation> iã lùã çuhå tsouã lùã iâ jouà çahà dehâ láhå jøè neinâ lùã maùnã løã raâ çionè iå iã aøè lùã çuhå tsouã iã jonã nénå iã nenã jonã jmonå tsouã mønâ lùã laå mønâ jiánã laã çónhã jmaønâ mønâ lùã ziaã liónã jonhå iã lùã iã líã çúhå tsouã Suâ táå nénâ laã nonê nénå manã zønè tsoã minhà láhã jmonå nonê lùã nonê guiaâ lahê lùã dehâ manã mónhà juøà dehâ ñanã manã nanâ guiánhå tsouã nionê zianã tsouã nionê guaâ láhã tùhå jmónâ tsouã lánã juøà çoúnhå suâ zainã tsouã manã jmonå tohå tsøã lùã jonhå iã téhã tsouã iã lùã col jonã bahâ manã nanâ guiánhã láhå jøè neinâ manè nenã jmonås ñanã zianã tsouã jmonå nanâ guiánhã nonê papa nonê ñanã láhå jøè neinâ lùã maùnã lùã iã ziaã iã tohå tsouã jmaùnhà dehâ zianã tsouã jmonå lùã raã nenã táhå nénâ laã guiaâ mønâ tøhê ziaã ziaã jmaønâ mønâ tøhê lùã iã lùã ænå jonhå ehâ oå tuã juønè tsouã mánhå jninå guiaâ liónã neinâ taâ siáhã manã jmonå tsouã jánhå tuã zianè jaå juønè tsouã lùã søã jmonå taâ iâ naunà iã onã jánhå tuã ziaã jaå jonhå lùã nénå guiaâ guiaâ minhà tsouã lùã søã jmonå taâ iâ naunà lùã dehâ iã jonã nénå suâ çounã jonã ziaã tsouã nonê lùã jmonå nonê lùã tsónå taã tiánã nonê nounhå tsøã lùã jonhå mønâ tøhê ziaã çounã jmønâ niónã jmónâ laå tøhê iâ çaâ niónhã tsøã iã jonã niónã guiaâ iã jonã manã siâ guiâ iâ tsùâ guiohà tsouã iã jonã tønå tsouã çuhå lùã iâ jouà laã jéãs iã jonã çounâ manã jmónâ tsøã tsónå guaâ lùã láhã lùã mønâ tøhê zianã tsouã niónã jmonå çounã jmaønâ iå lùã iã tønå tsøã ðanã oå guiohà janã tsouã joês tsøã tionhâ naínhã niunàs iã nenã jonã lùã tùhå joà guiohà manè nenã nénå lahê lùã jmaønâ tuâ laã nénâ nonê manã raâ guiánhã lùã eã jmonå tsouã nonê nénå guiaâ laã jonã lùã Çounã cheínhã sùà meinhâ søã tionhâ tuã laã nénâ søã lùã manã iã tonhâ iâ lùã iâ jouà çahà søã manã guénâ guiohà lùã søã jmónã tsøã taâ guiaâ jánhå tuã manã jmonå guahã taâ guiohà tsøã iã lùã iã jmónâ tsøã taâ iâ naunà lahê mønâ jmonå láhå jønè søã manã dónâ dehâ láhå jønè søã manã laihà søã tionhâ ñanã oå láå jønè søã manã laihà søã manã tiánhã jmaønâ manã jáâ nonê iã lùã iã manã guiónã tsøã láhå jøè iã nenã guiohà lùã manã cháâ tsøã ià láhå jøè neinâ taâ iã jmonå tsøã taâ iã naunà láhå jøè lùã dehâ iã jonã nénå sùà meinhâ søã tionhâ jmaønâ tuâ laã nénâ nénå nanâ zùnã manã lùã çuhå táhå nénâ nenã jánhå tiuã mánhå jaiê tsøã jaå taã tiánã løhê lùã manè lùã iã çuhå tsouã iâ laà dehâ ñanã çounã lùã nonê manã mónhà minhà çinå jáhã ðønå tsouâ jáhã çanhâ nonê láhã lùã guiohà çaâ juøà dehâ ziaã iâ jonà mønâ tøhê jmonås çounã jmaønâ zianã tsouã lùã çuéâ manè lùã jmánhà guiohà çaâ auà iã tióhå arroz jeê ñanã zianã tsouã çuéâ nionê guiohà çaâ auà nonê lùã lùã çiónhå lùã barbacoa jmonå tsouã nonê ñanã zianã tsouã nonê lùã jmonå guiohà çaâ juøà nonê lùã barbacoa nonê guiaâ lahê lùã nenã juánhã nenã lùã mánhå tønå tsouã iã lùã çuhå manè iã ziaã iâ jouà çahà søã søã tonhâ søã jmónã taâ søã niónã çaúå lùã çoê tsouã dehâ jonã jáhå tuã mánhå lùã laã jonã guiohàs lahê lùã guiohà tsøã manã laihà søã tionhâ iâ laà søã søã raâ cháã iâ jouà laã dehâ taã jánhå taã lùã laã jonã guiohà nónhå siáhã manã çionå laã siáhã manã ðùnã tsøã çuhå láhå jøè iã ziaã iå iå lùã iã ziaã iâ jouà siáhã lùã manã jmanhå óå tsøã guiaâ çounã juáhã çuoã jmaønâ manã tùã iã tonhâ tsøã Tionhâ tsøã lùã tùhå tsaihå dehâ nanâ nonè tsøã lùã iã niónã tsøã niónhå láhå jøè eã líã ziaã minhâ iâ çonås laã nenã jonã lù tùhå joà guiohà lùã lùã manè lùã iã çuhå tsouã mønâ tøhê lùã tùhå joà guiohà çounã jmaønâ lùã iã jmonå tsouã nonê janê laã nenã lùã nonê mønâ tøhê lùã laã juáhã tsouã jmaønâ iã lùã juáhã jnanhà zøhå iã manã tiuhâ tùhå nénâ laã iã juáhã tsouã zøhå diciembre dehâ jmaønâ jmaønâ navidad léhã tsouã iã ðùnã lùã iâ jouà laã nénå láå jønè søã jouã søã tionhâ iâ jouà laã ñanã láhå jønè neinâ çuáhå lùã iã tionà laà laå laã lùã taùå lùã iã guiâ çóhã tsouã tionhâ láhå jønè tsouã tionhâmánhå çinå mánhå çounã çuáhå jeinhâ lùã eâ tionà mánhå çounã çuáhå dehâ mánhå çounã nionå tsøã lùã søã tionhâ çuáhå dehâ láå jønè tsouã eínã çaúhã mánhå eínã çanâ iã lùã juáhã tsouã çanâ çuuã jmaønà dehâ çanâ iã lùã iã çuuå çuuã laøã lùã jmonå tsouã zoè çuuã çiónhå jmaønã bahâ tsouã jánhå taã loê tohå tsouã mønã tøhê zoè çuuã laøã jonã guiaâ jonã jonã lùã láhã lùã guahå dehâ jonã lùã õâ tsouã juáhã tsøã çuuã jmaønà iã jonã nénå dónâ tsouã çuuã jonã mønâ tøhê çaã jniáâ jonã suâ jmónà tùhå iâ nainã nénâ sùhå chíã tsouã søã çounã çilo çuuã jonã ñanã oå çónhã tiã lùã ñanã oå lùã minhà laã çónã tíã mùnâ søã søã lùnã søã zainhå ninâ guiohà çounã çuáhå jeinhâ tionhâ mánhå çinå mánhå janã tsouã iã jonã dónâ tsouã mønâ jniánâ jonã nénå lahê lùã jmaønâ sùhå ouã dehâ iã jonã manã dónâ tsouã nénå mønâ lùâ jonã lùã jaínhã çanâ nénå iã jonã søã çanå tsouã jeinhâ lùã jeinhâ zihå nínã Guiohà çuáhå iâ lùã uã søà guiohà mánhå çinå mánhå çounã çuáhå jeinhâ einà teínã tsouã iã jonã jmonå tsøã jlaùhã tsøã çanâ tionhâ çanâ jonã tionhâ mønâ lùâ jonã lùã iã chíã tsøã søã jaínhã mønã tóà nénå iã jonã tiáhã tsouã nainhå ðuinà ùã juáhã tsouã ðuinà çahà zianã tsouã juáhã ðuinà paila õâ tsouã lù tina çahà lùã iã iã ziaã lùã iå tiáhã tsouã tsùà toúnâ léhà jonã jonã iâ jonà zoè tsouã iã jonã nénå iâ jonà zoè tsouã lùã láå jøè lùã mønã tóà jonã dehâ iã jonã juáã tsouã çiónhå çounã manã nénå juáã tsouã juáã tsouã guiaâ çáhã jonã taã çiónâ guiaâ tsoå ninâ juáhã tsoå jánhå taã juáã tsouã ninâ uã leínã tsouã jmónâ çounã léhå çaã jánâ guiohà ðanã dehâ çoè ðanã mønã tóà nenã léhå manã chíà søã bahâ léinã çoè ðanã nenã mønâ tøhê çaã tsaiè dehâ jánhå taã lùã laã nenã guiaâ niónhã juáã bahâ tsouã jonã guiaâ tsoå ninâ taã juáã tsouã nénå iã jonã çiónâ lùã minhà ðuinà iã lùã iã siâ aâ jonã líã çiónâ ñanã jánhå taã jmánã líã guiaâ jiáâ manã tsøhå líã nenã mønâ tøhê çaã nenã iã jonã nénå tanã láhã çónhã chiâ chíà søã jonã nénå mønâ tøhê manã søã lioè tsaíâ minhà lùã mønâ tóà jonã lùã juáã tsouã iã jonã tohå tsouã mønâ çuuàlaå çónhã tiã niónhã laã daã nenå oå çínã çilo laå çónhã tiã lùã lahê lùã aã lùã roúã reã laå çónhã líã guionã tsùã tsouã ùnhã dehâ iã jonã çounå tsøã uâ tsoå nénå mønâ tøhê mánhå tóhã tsøã mønâ çuuà jonã ñanã zeinhå janã tsouã siâ juáã nonê mønâ tøhê manã søâ çóâ minhàíà íà lùã reã çounã aíhå roúã ñanã oå niónhã minhà dehâ iã jonã tionhâ tsøã minhà mønâ çuuà nonê ninâ juáhã tsoå niónhã líã roúã nionê laã nenã jmonå tsouã guiohà iã laã lùã mønâ tøhê jmonå tsouã mønã óà jonã dehâ Ñaã zainhå guiohà baâ tsouã lùã siâ juáã siâ juáã laå tøhê iâ çaã jánâ iã jonã laå tøhê iâ çaã çoâ nonê ñanã janê lùã nonê mønâ tøhê ziaã tsouã tsøã lùãtsø søã chùâ jeê jonã nonê juáhå tsouã nonê lùã søã lùã ønmå tsøã çanå çanâ dehâ iã jonã monå tsouã nonê nénã lùãjuáã tsøã eínã jmonå guiaã çánhã jonã taã liáhå laã nenã ðùnã tsouã nénâ tùhå joà guiohà nenã dehâ ziaã mønâ tøhê lùã eínã iã jonã jánhå taã reã søã aøå iã jonã çounâ jonã líã çiónâ juáhã tsouãguaâlaã tùhå chiâ juáã tsouã dehâ ninâ oå çaã choè janã søã siánhã tanâ laã siâ çóhã jonã iã laã bahâ lùã reã nénå ninâ guã tsoå jánhå taã zianè chóà laå â janã tanâ aã çónhã siâ nionå taâ jonã çóhãtsouã dehâ tsoå ninâ juáhã çaâ choè tsouã nénå iã jonã aã ziaã líã jmónâ tsouã lùã iã joã çuéâ tsouã taâ çuéhã tsøã eínã nénå zianã tsøã eínã jmonå juáhã juáã çaâ minhà dehâ guiaâ guiaâ jonã taã çiónâ dehâ ñanã zianã tsouã juáhã nonê jmonå jíâ tsouã søã nonê guiaâ çáhã jonã taã lùã laùhå laã nenã lùã ðùnã tsouã guiohà lùã mønâ tøhê jmonå tsouã mønã tóà nenã iå jonã nénå mønâ øhê mánå lùâ nenã nénå jonã tiáhã tsouã jéâ ðùnâ tsouã õõå tiáhã nainhå lùã guiaå iã tùhã tsouã guiaå nonê løã guiaå nonê mønhà lùã mønâ ziaã guióånénâ guiaå jonã nénå mùnâ tsøã guiohà saã eínã láhå jønè søã lùnã søã tionà guiohà juøè søã lùã søã tionà guiohà iã jonã mønâ lùãguióhå nénâ guiaâ iã jonã lùã iã çanê tsouã lùã láhå jøè jeinhâ jmonå taâ láhå jøè jeinhâ lùã lùã iã søã niónã tsouã dehâ søã lùã tsóâ táã lahê mønâ lùã laå mønâ jiánã iã jonã nénå juønè tsouã niónhå maùnã mønâ guiaå jonã iãjuáã tsouã guiaå nonê juáhã tsouã Guiaâ iâ jonà táhã tsouã nénåjonã mønâ lùâ jonã jlùã tsouã monà mønã touã ninâ guiaâ jonã taã tóhå lioã ninâ jonã taã líã çuuhå jánhå taã óå guiaå jonã ziaã iã jonã iâ jonà tiahå tsouã nénå guiaâ guiaâ iâ jonà lùã guiaå mønhà guiaâ çánhã jonã chiâ tsaíã jonã lùã tanâ laã mønâ tøhê çaã tóhã çuáhå tanâ laã tónhã tsouã çuáhå dehâ iã jonã nénå çánhã jonã laã tsaíã jonã ùnhå tsouã lùã iã chóhå çuéhå tsouã mønâ tøhê çaã tóhã tionhã tsouã çuáhå lùã tùå çaã nainã jmaønâ jonã iã jonã nénå guiaâ jonã jáhå taã çioúnã nonê jonã lùã jéâ søã lùã jienhâ aâ dehâ manã tahà reã lùã guiaå iã õã tsouã guiaå nonê guiaâ gúeã tióhå lùã søâ choúã dehâ jánhå taã lùã lahê lùã guiaâ ðuinà iã lùã iã çóhã tsouã táhå nénâ nenã çounâ guanà bahâ tsaíã láhå jøè eã tiáhã tsouã lùã guiaå ðuinà lùã táhå nénâ nenã iã lùã iã ziaã çóhã tsouã juønè lùã tùhå nénâ nenã dehâ guiaâ líâ çuuhå guiohà çounã juáhã zøà ðuinà jonã dehâ zaúhã nonê laå nenã jmonå tsouã tùhå joà guiohà iã nenã tùhå joà guiohànenã mønâ lùã ñanã jmaønâ mønâ tøhê çaã chaã ðuinã nonê jahê laã nønã bahâ jmonå tsouã nonê ziaã tsouã jmonå lùã jmonå mønã tóà nenã nonê ñanã ninâ oã taå jonã nonê nénå zianã tsouã nonê jmonå çounã manè nonê lùã çuhå tsouã lùã maùnhà guiohà çaâ auà ñanâ oå láâ tsouã ðuúnã guiohà çaâ juøà suâ jánhå tuã çaâ juøà mánhå ðùnhã tsouã ménhã guiaâ guiaâ lahê lùã manã raâ zùnã lùã iâ jouà laã dehâ çaâ minhà baâ tsouã søã çiónhã jmonå manã guionè tsùã çuhå çounã tsaå jmaønâ jonã guiaâ juøè tsouã tionhâ mánhå çinå mánhå çounã çuáhå Søã jenê tsouã joê søâ nanâ tionhâ iâ siáhã søã manã nionå taâ iã jmonå jonå zøhê guiohà iâ siáhã dehâ iã jonã jánhå tiuã çuéâ jmaønâ lùã iã lùã iã tánhâ iâ jouà çoê laã lahê mønâ lùã iãiã tanhâ tsouã laå mønâ jiánã guióå nénâ tùhå zianã tsouã nénâ tùhå manã søã tonhâ tsøã jenê jonå zøhê lùã guiaâ guiaâ zianã tsouã nénâ manã tionà niunà jonå zøhê iâ lùã iâ jouà siáhã jenhâ aã choè tsøã lùã iâ jmonå taâ jonã dehâ mønâ tøhê gáhå çáhå ziaã minhà çaúå guiohà dehã iã jonã manã láâ tsøã çounã niunà guiohà iâ jonà iã jonã minhà tsouã manã tionhâ lùã nénå iã jonã jánhå tiuã jmonå jaå tsouã lùã oå iâ juáhà jnanhà lánãs çaâ juøà jmaønâ laã jmaønâ laã guiaâ guiaâ minhà tsouã lùã dehâ ziaã mønâ tøhê lùã lánã tsouã aâ auà bahâ ñanã láâ tsouã ðuúnã manã raâ joå bahâ çánhã jonã lùã iã líã jmónâ tsøã lùã çiónhå søã lùã søã çiónã søã taã søã tsóâ iâ siáhã søã jenê tsouã joê einã iã jeinhâ tionhâ søã çiónhã naínhã çuáhå jmaønâ nenã laã nenã jmonå tsouã tøhê lùã juáhã jnanhà guiohà jmaønâ lùã iã chaã ðuinã nenã ñanã manè iã jmonã tsouã nenã lùã lahê lùã mønâ jiánã nonê nénå lahê lùã mønâ tøhê çuhå tsouã éhã çuhå tsouã dehâ lùã jmonå tsouã jnainã dehâ lahê lùã jnainã guiánhã nonê ñanã çiónhå siâ çauà minhà ñanã joúnâ tsøã lùã çiónhå nonê guiohà ðuínã iã nenã jmonå tsouã guiáhã manã çuhå mønâ lùã guióå nénâ dehã ñanã juønè tsouã nonê çóhã nonê guiaå jmánhå laã guiaå çuahà nenã çóhã tsouã mønâ lùã laå mønâ jiánã guiaâ iã nenã ziaã nenã guiohà dehâ tsouã nénå søã jiáâ søã iã çanå guiaå nenã mønâ lùã lahê lùã zianã tsouã nenã tionhâ iâ goà iâ jouà iâ juáhã tsouã úå çaunâ zianã tsouã nénâ tønâ laã jonã jmonå guiaå jonã jmonå tsøã láhå jøè neinâ guiaå Guiaå minhà guiaå çounã aíhå dehâ guiaå çahà iã líã líã zóâ tsouã jnainã ñanã guiaå lùã løã jmónâ tsouã jmánhà ñanã jmonå tsouã úã nonå iâ líã jmónâ tsouã çounã manè siáhã lùã iã çúhå nonê iã jonã nénå guiáâ raã jonã lùã manè lùã iã çóâ guiaå jonã nanâ zùnã minhà láhã mánã lùã ñanã aå jonã lùã café iã lùã zoè tsouã guiaå jonã nonê nanâ zùnã manã çínã siáhã jiáâ lùã laã siáhã baâ jiáâ café lùã iã zoè tsouã guía ðuinà iã lùã iã naønå çinå táhå nénâ nenã ñanã nanâ zùnã bahâ lùã iã iã çaã mánã café ñanã laã jonã manè nonê iã çúhå tsouã nonê lùã iã zóâ tsouã çiónhå guiaå guiaå lùã çuahà nenã guiaå laâ iå çanê çinå søã tionhâ tùhå siáhå dehâ iã jonã nénå ñanã janê jmonå bahâ tsouã nénâ nonê lùã søã tionhâ iâ jouà uã çaunâ nenã mønâ lùã ñanã janê laã jonã lùã guiohà guiaå nanã tsùâ íã nonê manã tahà reã lùã manã çínã jiáâ íã lùã iã çóâ guiaå guiaå lùã çuahà juáhãs guiaâ guiâ taâ bahâ jiáâ søã çaunâ lùã iã çanê nenhà mønâ lùã tonè chiê søã çaunâ nenã jiáâ lùã iã çanå jánhå jánhå taã jánhå taã tsøã gúã juøå juøå carro dehâ guiaâ tiónhãs juáhãs